Вақте ки ман ба калимаи нафрат фикр мекунам, ҳиссиёти бадбиниро эҳсос мекунам. Нафрат метавонад одамро аз чиз ё шахс дур созад. Ин ҳолат вақте пайдо мешавад, ки кас бо чизе ё рафтори номақбул рӯбарӯ мешавад. Нафрат метавонад ба муноқиша ва нафрати бештар оварда расонад